أفظل إن أحس ببرودة شديدة؛ لإنه يمكن دايما إضافة ملابس، أو استخدام وسيلة تدفئة، بينما الحر الشديد يكون أكثر إزعاج ،وصعوبة في التكيف معاه البرودة تعطي شعور بالإنتعاش <hesitation> يمكن يمديني يعني استمتع بالنشاط والشتوية.